piso cukur hitu guna'n ne hia ngance kuir kipi sot lupi isung agu kuir kipi sot lupi isung agu kuir kipi sot one sangkem. Ite eme nggo ga nuing lite le- lewe kipi daku ga <hesitation> ite ga pake piso cukur hitu ked, kawe muing ata sot harat agu dedi'a kole pake'n ne boto reu wiwir agu reu sangkem. Cukur hitu kole ga ngance ite cukur wuk, pande botak tergantung ngoeng dite ngoeng cukur model nia agu harus di'a rantang reu sa'i. Cukur hitu kole ngance hia cukur wulu lele, wulu lele sua so'o. Itu bo harus dedi'a agu do kole guna'n cukur hitu ngance hia cukur wulu wa'i eme manga sot one lime ngance kole pake lime. Landing ne ga ata laseng pake dami ne cukur kipi, ai ami eme telu leso ket wa ga lewe's kole ga, itu tara nggo'o ga weli piso cukur terus ami. Ami toe ma danga ngoeng kole nggo ami lewe kipi, hitu tara nggo eta kos dami do ket cukur one tempat na sabun. Hitu tong ga telu leso ket wa cukur kole kipi ga, ngoende laing kole. Landing hitu bo ami toe ma ngoeng lewe kipi itu tara nggo pake cukur hitu kut kuir kipi nggitu kole kumis sot one lupi wiwir so. Nggitu kole wuk, cukur hitu ngance kuir papar dite ngoeng pande neho nia kat pande lurus, pande pokonya nia kat ngoeng dite. inti'n ne piso cukur hitu guna'n kut cukur sot wulu wulu ket